Ya bale hoyak ya annim ya tok naina ma bale hoya annim yakan ne okut'te luman te au harus liom leo mu ai filuman umule tu se te ubakabele mu esa annin amahun tebisa hua mauni mu hua am ma am ina ma babale holom inin hamiesa bilya botlo annin um harus umu ot'te holuman lehuan omnika umra ai feserinnak sia ka itahuna annin ta amanat te tahuna ita felem mansian te te ita huma ta'it te aman nika lehua annin ama bale holo se ami yakan ni luman selewat um harus um um um dindak um ya ka tabea. a lehuan luman ne tewa nai huwa tara manse kabala imte seforu um um hom utakuan loi um seu seu lehuan umtumura aife teum haka hafak luman teum um haka fe le te um ute numra'ai hum ya ka au iyamaun ikut ihwan huan huan no amanika um es umu hunhun rumu ai fehew miun ita belya botlo annin te ta una tara ia si ta ta ka ota ho oluman Amaun ama yang ita harus ita hisna atara o amara se tara ina ra se se abale holoe ta. kaloe tata mau haita lanjutakan tara esa annin annin harus ita haka eso ho lo. lehua annin yef am abalia ni se amyaka kalo ne hua binle botlo annin sefitom esa esa temanu'm behaka'am ela am te amesan ni hua am skola ko tapi bukan hua maun hay harus omyakahe huna ha esa ha am hunom ha um skola me hom huna esa kabab bitle botlo annin untuk hom kas maju tara yamana annin. lehua annin ya ka ira bapa ikutin ni ni yahyana muna i na manu i ya ka nea hua awankan ni anak munai na belya botlo annin harus ukoko te hafotam sekain tole ennin ho kote sian ne aan'nente bobotan nera irak ehua ira esa yang te tahe karja au bisa loe ubaka bobo sotufai ira munai na te ubaka sim sim tufai ira esa te te cuma kote le keifotam se u kota se karja sera esa omomu kau au tebisa hua mau o harus u kukote hafotam se